Gitsíi̱n rii nani̱guu̱nꞌ xa̱bu̱ náa̱ miꞌpha̱a̱a mixtiꞌkhu inii aj- ajma̱a ú rí pú nakujma i̱wáá ú mámbá mbiꞌji rí nuniñ rá rí i̱tháa̱n pajnu rí baskeꞌbóo̱ khamí fútꞌbóo̱l, gaa̱ tikhuun má nutsíi̱n bólí rá, tikhuu nuriuwajmíná náa̱ ndxaa̱ rí narigá ná̱a xuajin ikhí ndrigii̱n nduyámindíi̱ꞌ gitsii̱n, tikhuu nduyaminndii̱ꞌ náa̱ rí́ a̱jua̱nꞌ naꞌba̱a̱n rí nanújngoo rí waꞌdaꞌ rí tsú wáꞌdáá má nduyamindííꞌ. Ngaa̱ nagu̱ma rígi̱ꞌ mixtikhu inii xuajin náa̱ guꞌjuá gisngáá náa̱ ríndo̱o xabu jñajun na̱ni rá mbaꞌjiin xa̱bu̱ nuruwaminjá, nagoo̱ nduya mindíi̱ꞌ nagóo̱ jmiiñí gu̱ju̱ñí, jmíí iñji̱ñí mbá xógií̱ṉ nagóo̱ nduyamindíi̱ꞌ. Ríkhu rí nakujma pa̱jnú naa̱ xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱a rí nanigu̱u̱ mayaminduu̱ gitsíi̱n, khuwá má tikhuu ráá tsú <hesitation> nagájnúú ragáñúú tikhuu miꞌcha̱, mbaꞌja nuthu ra̱kháá̱ má xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ rá, xa̱bu̱ tsú nawáꞌnú rá pero ríkhui̱ nandoo nduyáá xa̱bu̱ xúnii jaꞌnii e̱ni rígi̱ ngaa̱ nambáyúu̱ náa̱ xuñúu̱ꞌ. Xúꞌkhu̱ má tsú ngájnuu mangaa nagóo̱ nakhúu̱n rá, náa̱ nagóruñajuinꞌ nuniñ rí ajndo̱o xú nayáa̱la xu̱u̱ꞌ xuñúu̱ꞌ rínndo̱o nagájnúu̱ nagóo̱. Xkhuaꞌni ñajuunꞌ rí ndaꞌyoo tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱.